حفظ القصايد للأطفال في المدرسا عنده فوايد كبيرا, لكنه من ضروري, بيكون الأسلوب الحيد للتعليم, كيحفظ الطفل قصيدا ينمي بيها ذاكرته ويطور مهارته اللغويا, ويولي يعرف يكتب بالباهي, وأسلوبه يتحسن في الكتابة, ويحسن قدرته على التركيز والإنضباطط, القصايد زادا تعرفهم على جمال اللغا, وتخلي عندهم تعبير أعمق عالمشاعر والأفكار, وفي نفس الوقت يتعلموا على ثقافتهم وتاريخخهم الأدبي.